د رسټورانټ ډوډۍ په کور کې په هغه وخت کي جوړیدای سي چې پخوونکي یې مهارت ولري او د خوړو ټول اړین شیان لکه مصالې، دیګونه او هر څه وسایل برابر وي. په دې حالت کې نو بیا په کور کې هم د رسټورانټ په ډول خوندوره او حتا تر رسټورانټ ښه غذا برابریدلای سي چې د هغه څخه خوند هم اخیستل کیږي او صحح هم وي او پاکه هم وي.